أول حاجة بنجول لة يكتب مصاريفه الشهرية، وشوف وين بيمشي -يمشي أكثر شيء عليه فلوس، الحاجات اللي ما يلزمهاش ما <hesitation> ينحيها شوية شوية فكرة <hesitation> فكرة أخرى يحط مبلغ صغير على جنب كل شهر في حساب التوفير، حاجة تتجمع على مدى طويل يعطيه مبلغ كويس يقدر يدبر بيه أموره.